كل الأعمال فيها مشاكل مالازمش تقلق، هو نهار فقط و يفوت و لازم تصبر و هاذي هي دنيا لازم تخدم كيما جات.